عاد الثلاجة عشان تنظفها لازم تطلع كل شي داخلها وتبند الثلاجة عشان لا تخترب ويخلص الغاز الا فيها وتنظف كل شي وترجع كل شي مكانه.